Ma no sò, se ciù o meno se viagia à quattro chillòmetri à l'oa inte eutt'oe pòsso fâ unna trenteña de chillòmetri mettendoghe anche e pause, perché pe camminâ coscì tanto beseugna appösâse un pö e mangiâ. Mi creddo che inte unna giornâ de cammin dovieiva arriescî à fâ ciù o meno unna trenteña de chillòmetri.